Yaja yave yambaegua maemeerendape jare jokope masatireta omae mee oi yave <noise> ñanekirei mbae <noise> yagua ñai yave temiti ia aromisi, avati kaguiyira jaema ñavae yave jepi yae ikaviko yaiporu kavi supe jaema jae <hesitation> ombogueyi vaera jepi <noise> yandeve, jukuraiyave ipuereta oupiti yandekorepoti misi yandeve yaruvaerayaipota yaja yaru ñaivae, mbatiyave yande yandepiarai yave ipueretaviko ngaraviko jaereta omee kavi yandeveparavete